لو كان جيت النجم اللي نتخلص من مشكلة عالمية راني خيرت بس نتهني ونفرحو بالقضية الفلسطينية ونحلو هداك المشاكل ونتهناو للصراعات لخطرنا ناس راهي تروح ضحايا وراه يموتو ياسر عنغاشي ونموتو اطفال مساكن ما عندهم حتى ذنب ونتهنا من هاد المشكل وتواي الحياة وعايشين في كيم احنا كيما هما.